Yë refri je'e yë tyum në ko'o mich kadyuk muktuk kukëy kubëkëp ko'o bi'i në, t'sëbox në adyunëp jadunt's kuwa'atëp ko'o naj mëch anokëp jadunt's mukëp myaj pësëmëp yë yë refri dun tyum ko'o ti kya madyë.